Ndikka mi yaha Gym ngam to mi yahii gym mi ɓuray daraago mi dimmba ɓanndu am, mi waɗa ko haandi, ngam naa miin tan, to mi yahii, ɗon, ɗon himɓeeji, jahuɓe ngam ngaɗa kala kuuje ɗe mi yahi mi waɗa haa ton, ngam boo non, mi ekkitoto to himɓeeji, mi raaray no ɓe ngaɗirta.